Ñkon ũbo̱n ánye énime ánye ábho̱ ũrua ãma ãko̱ ãnye, ũwu̱ úben úsin k̄e m̃mon ũjeḏ. Ákpejéd ké m̃mon, ãlaso̱bo̱ áwilã ámem áde àfinim ánye ñchad, ákubo̱ ñfan ábob ánye àkama ùduj ábob, ñfan áde īgwono̱ k̄e l̄fu̱m, l̄kpiko̱mo̱ ábob ñtelé ánim ájo̱ho̱ ũsen īta, ũsen īnan, ãsuk ãwifo̱fo̱ñ sẽ ãgwo̱ ãsuk abébén ákama átem ñdidiá, ámáben ásin k̄e mmo̱b ãsio̱ ãnim, īwijo̱k ũsen ība ánye amem ãma ánun àsio̱ ũfik ádifo̱no̱ ába ké īden ágwo̱.